بصراحة حنا ما نحتفلوش برشا بالعيد ميلادات، أما نحب أن نتلموا كل أنا والناس اللي نحبهم ونحب نعمل خبزة جاتو خاصة بالشوكولاتة وناكلوها مع بعضنا، نحب أنها تجيني كادوات خاصة من الناس اللي يعرفونى بالحق وقتها يجيبولي كادو يفهمني مش اي كادو وكاهو، نحب زادا نحطو موسيقى ونرقصوا مع بعضنا أ نعملوا برشا ألعاب وبرشا جو ونحب يساطر ونحب نتصور ونحب تخلينا في الميمورى ما بيناتنا.